Ën regal al e sempre 'na coza ën po ën po cumplicà però se t'büte a giré ën puchetin ënt i negosi magari cuaich idea a t'ven e venta vëde co völe co völe regalé a che persun-a che persun- al e. S'la e 'na persun-a dinamica pöle regaleie sai nen mi 'na rachëta da tennis o cuaicoza dël gener, a vënta vëde, comuncue niente i regai a sun ën po dificil da serne